Ino ho añao ny ahia rameva mba tsy ho faty izy amy tañy efitsy handehañan iñy. Ny Rameva da <hesitation> mitahiry tavy aloha ny vatañy iñy. Da bakeo koa mitahiry raño da tsy rokaky izy mandea amy tañy maiky fa afaky mandea lavitsy.